في عطلات يعني نهاية الإسبوع أفظل أطلع مع صديجاتي أو العائلة سواء نروح مطعم أو نروح للبر، أحيانا يعني أحب أخصص وجت للإسترخاء يعني في البيت سواء بالقراءة أو مشاهدة الأفلام، المهم إني أستمتع بالوجت وأعيد شحن طاقتي للإسبوع الجديد، <noise> سواء مع حالي أو مع أهلي أو أصدقائي، فكلها أمور محببة لجلبي.